Ny hazokely fihinana a de <hesitation> azahoana tombotsoa amin'ny amin'izy mahazaka <noise> sakafo betsaka indrindra raha ohatra oe paty ny sakafo hoaninao aminy. Ny sotro rovitra kosa de ahafahana manatsatoka <noise> mitsatoka ilay <hesitation> sotro rovitra mitsatoka eo amin'ny hena <noise> tianao hoanina ohatra de afaka mihinana sakafo tsirairay zany ianao tsy mitakosona be, ary ny antsy de ahafahanao mandidy <noise> ireo-